Gny <noise> fomba fanambatambara sary. Alànao sary maromaro rey, da ampilirinao anaty solosay ao, la fa misy raha zay amizay fanova azy ao la atambatambatsinao avao i la mipitiky la mahazo sary maro, sary raiky avao i, fa ny anatiny ao maro ny sary ao.